يعني أكيد الواحد يحب في الفطور الفطور يكون أكل خفيف كذا مو ثجيل، عشان يبدأ يومه بأكلة خفيفة زي مثلًا <hesitation> العجة بالجبن، أو الجبن والطماطم أو شوية فول مع خبز يكون طازة مثلًا أو بيظ مجلي مع خبز في سندويشة كدة، يعني ح شي خفيف.